السلام عليكم، حياكي الله، أنا أحلام <hesitation> من الرياض، وإنتي مين? <hesitation> ما شا الله عليك مرة حلوة، باين على شخصيتك إنك مرة مرحة وإجتماعية، والله أي واحد يتمنى إنه يتعرف على شخصية مثلك ويتعلم منك، طبعا أنا سمعت عنك إنك <hesitation> إنسانة ناجحة وعندك طموحات ومر- وعندك <hesitation> شخصية مرة حلوة، والله <hesitation> إنه الواحد يغار من صديجاتك إنها صديجاتك.